Raha omanina raha hiampita raha lakana moa izy zany de <hesitation> ran- rano sotroina, sakafo, lamba, telefona mba tsy ho lena.